डोंगुरले उंचयें सइक्षम मीटराचे कमी असता। उंच डोंगर परोस हे ल्हान अस्तात इक्सीटाम। वांग्डा डोंगर चोडपाक वेगळोच संतोष भोगटा। डोंगरा वोरसावूं सोंर्भोंव्तिं पोळेळार पॉय पॉय। असलोलीं शेता, घोरा, रॉस्ते आदी वस्तु। दृष्टि पडतांत डोंगरार देव मेळ्टा असेम। म्होंतात डोंगरार रवून बुद्धो सूर्या पोळेऊन। मोंनाक शांति आनी संतोष भोगटा।